Por ejemplo refri naꞌ par naꞌ importante nak par tsutsëw xkuná, tsutsëw nup komid guꞌn xiaꞌn o frutas, verduras, guꞌn zak tsu lën knu pues y nis or neꞌy pues nap lëꞌ nis xiu lën refri o c̲h̲ixkwaꞌma ti bolis.